Eva uzuazo akpo me no oke te rie mei owho no ore lu iruo obo iruo era o era yọ no no mere ro ru evao akpo me, no oke te rie ene me je na bo mere kpama mere le me je le no mere woze uno me me je woze unu me no mere ho me je ho mere re emu me je re emu no mere kpama mere kpobi iruo me because ako, iruo no mere ye no me be ro wo ugho iruo no mero na ho iruo iron mere wedeho mere kuo eyọnọ ive kagbe mere koko era fia ere giva kugbe odhogu iruo no me re lu evao akpo me ye no me rie na oke te rie nọ me be kpe iruo me oware ovo no me. gbe kpe mu orie he yo me gwolo nọ iruo me kpokpobi ire wo ona mere lu iruo me na mere lue nọ ore wo ona mere ruo iruo no ode je te are nọ nọ kọ ono lu iruo na na mere iruo tioye na elu. liu so oware nọ mere lu kpobi mere lue omake rọ ovo me lu okpede ke na me re lue nọ ore mu ame mere lu iruo fio uwo kọ owe we re rie nọ owho lu ye iruo na mere mu iruo me lu hu <hesitation> avie ome evau ozo na eno iruo egbe nọ me ro egbe eyọnọ kugbe oyi me re lu mere lue yo oma be were ome me te je rue ko owhe ore je were owhe ogbe jo nọ me lu iruo ko whe. Eve we lu iruo ko me ave iruo ra ro re ene mere lu iruo tioye he yo mavo owhe te ta eme mu no unigho tiona na me bi ro lu iruo. ko owheo ugho na mavo we re ta no eware tiona na. mere ro lu iruo na ko we ọ we je rọ nọ mero lu iruo na me te we je rọ kome eware na me ro lu iruo na we te nya bru ome ze no oware tiona mere ro lu iruo na yo merk no eware ikiọhọ mere lu e hi eware no ikiọhọ me ro lu iruo na kowe, ọ ye mero lu ko we evao ete. ye ta <hesitation> onana yes oto ozo na maro na ma be rue no eware jo be tho gage evao ozo na no bi kieho, ime oma ha eme me b ro ta ere na ho otero no ma re va egwo ewan woma no ere surpose ze egwo abe ta ro ova fiaha ko eware ni to ha ke eye abe dhe lele who eme nọ ma je ta na nọ ma wo isu ovo evao ozọ na he ma te gine wo osu eware jo no enga vre no na ere vre he yo evao ozo na no maro na eni no ozo na kpe ekwa ma rue oware ovo na area lu fio ozo naha wete ri ozo na ghelie nine na were rue idhere he ma rue iru kpe he we te gine kpo okwa eme wo re lu nọ eva je were ahwo re we re ro idhere ti ho egwo na were rue no elite irukpe re egwo na yo ma jo evao ozo na wo irukpe he ojo evao ozo ewiri no ma bi se na bi ro luo i obo nigera na wõ ma ozo na ibi no ze mà wọ. obo no era be je̱ to̱ no̱ are se no̱ okpa ile̱ <hesitation> aje ware luke egwo na a re fi ugho na fi ekpa ozo ma be rue riro lu oware o̱vo̱ voho eve irakpe gbe̱ jo̱ e̱qwo na ha qo ma be wo irukpe̱ ko̱ ere irukpa jo̱ e̱gwo na ha yo ahwo no̱ ma vi bi kpo bo iwo egometi yo̱ a te kpo be are ruo ewao no ire kieho omai omaze yo ma be rue were tioye o̱vo ho evao ozo na no maro na mavi owo kpo okwa no̱ o̱ rio ba na ikpe udhukpe one̱ oware o̱ro̱ no̱ ma be ta rue̱ kele ewo eqwone re ma jo̱ orie he o̱ro̱ no ate kpe ekwo are̱ ta no̱ are de iwe ware na de ino abe so edhoto abi se imotosikoro are de̱ ke emaha de̱ ke eno e̱ no ebe rue re ijo okova no whe̱ re kpo no epano egwo ra na re̱ woma now we te kpo okwa ino egwo ra na gine woma fi idhere ye oware no ase no̱ uwo imu dede ma wo ho we te kpo obuwo imu na no̱ ma wo evao obo̱ ughe oramu dhu no o̱bo imu o̱roro ro ete̱ o̱bu imu o̱vovo ere o suppose ere o̱re̱ ju̱ no obu imo ore jo egbe na ore te e̱ne hayo iso we te ti iwo imu na erao gbe no gbe jo̱ ka ahwo imu na iwo o̱ro rie no ata no eti ne wo ma make̱ ne̱ orie̱ ne we̱ te kpe o kwa no eware ne se ore̱ ko̱ we̱ ri ako̱ whe igho no we ru o̱nana we̱ te nya bru ri we gwolo eware tiona na ojo eqwo me are lui ro ko whe oware tiona ovo riehe a te kpobe epano aro sie fio e̱kpa ri na gbe emo̱ ri o̱yo̱ o̱vo awo ofo nọ o̱re jo eri hi ate eri owhe nọ eti ne kpo kwa a ve owhe ya kpekere are ro rote eqwo ra we̱ re̱ roro te ahwo ro but onana ma vi nya na erorerihi ko oro re ri no abe ti nya ze ta unua were ro ko mai me tenya me ti luene me te nya ne ti luene me̱ te̱ nya meti lue ene oware no ma ri fi nya gbe lu hu ekpa ri na oro oye oro now ma je ̄ kpozi obo uwo mi uwo mi no ma be kpozi na ho ma wo emo̱ ma wo eya no aye te be re̱ ro ro te owhe orieoma ro re jo̱ sa no agbe̱ be rerote ow na ewa re jo kpakri kpakre oke rie o̱re lo we̱ eka aye no we̱ wo o̱ta ro e̱ro te owo̱ he̱ ko ok e ̄ ti rie wo̱ re mui eka e̱la be rue̱ nio eza jo̱ no iwo uzo ha na We̱ ta̱ be te wo oze were no̱ ekpano oza na oro e̱ve̱ o̱zano ro otu egbe wo iruo ohwo iruo ha ony we ro rue̱ no̱ eya mi emete mi gbe reho oza ija guda ejo̱ wo̱ irao ejo̱ fio oke ha keme abe ta inino omo za we̱ eru o̱ omote na wo eruo̱ o̱ wo eyoyo o̱ abi lu cemejo abi ro je cuo onana the mai oma mi ma rioto mu before we te ti wo aye ware check ye̱ we re no̱ ahwo keve e̱ve̱ omote nana ro e̱ve̱ omovo gbe ima ra ate ruo we̱ epano ayenana re a te vuo we na were je check ziezi were ti vuhu aye na mu were je vuhu uremu o̱zorana ere are lu no̱ ore̱ oje were because ini mi ja yena eve a jo ho a je ha na be ro ma kpoto ke̱ eza ri so that oware kpobi no̱ a bi lu ar lue zrezi are̱ re̱ nya haro but ero obo na na o̱za te make ta no abe re ho aye te nya o̱ve̱ wo fio oto̱ ove mu e̱re o̱ve̱ ta no iwo ri ro obo obo ala no a re je re oro ijo rere ese mi ini ata wore fio to oza na obe re ore ini na are re gbere he ini na re gwolo oto oware no o̱ro̱ ta no obe re ho but o̱ro bonano oro era na jō oro ere so ma be le owe emete ogbo na na ote tano obere or na gwo̱lo̱ oto oware no be ro ta no obe re ore na keme me aye na ma sa ta oza te ta ire fio oto ha wa ta kpe no̱ ijo a ba ta no uyoyo uyoyo we te wu uyoyo ro̱ ke̱ oza ra hayo aye ra no oware jo̱ te̱ be tho̱ dao̱ ma we ke̱i oto̱ rie, oza te ta no ugho rie oboha we aye be ta no ugho re ro we̱ oboha we be ta eri whe rie so ekpa oza na ugho gine rie, so ekpa oza na ugho gine rie, ha we rie he̱ oware no oza owo fio uzo nọ obe gwe okpede oke werieh sowe re ri oye na we ra ju riya didi ole ma jo evao ove so that eware no̱ ma bi lu ere nya haro abebo no eware no mobi lu oro̱ eva o̱ ro ha ma t nya haro ore je laume jo ore nye erere now ma kpo obe emo mi we te ye̱ o̱mo̱ we̱ re wune o̱mo̱ na isukulu omo onọ esa da o̱vo ze ore ti te esa da ezeza uje no esada ezeza no ore kpo obo̱ ewune logbo obo ewune logbo h were mu no esade o̱vo rite esada ezeza no we be te wune kpo be sada o̱vona kame wo̱ tiro kpo obo ewune na were kpo bo were lu uwara jo fio oba omo were de no re nya omo ne je ro ze wore oregha keme no obe eri ota ko ma no ma wune emo flo oma mo edheru no are nyo no emo na je̱ro̱ ze ave hu edhere no are nya ave je̱ wo adhe̱ ro ko ore gbo ni abobau eri ha jo ore kue ho keme ma be gwolo ta ne ma ye emo̱ emo ne be no uwo no hi kie ze̱ mai no ho emo na be nya ngbe e nye ma no̱ ho̱ emo̱ na be wo emezo ma no no emo̱ na be wo eme te̱ ma no̱ ho oje zieheza ha omo na re̱ wo eva bvu owhe ze were ta no mome dede gbo we be lu oware ware rue no we be raye but omana te nya zi were no̱ nọ gbore we no ze were no omo na omo ogberio omamo ame ta as we re ko uye no̱ o̱ re be so that ode̱ no tha na o̱ gbe̱ nyo oghera ko deo onye na. Ono eve ngo nana lu te owe obo mano emo na na ino ababo no omo na na ogba rienya ha ore re ti wo obru kpe o̱ghe̱ ne evao aro aghene evao odhere oghene evao edhere erekie emo ma ti ire kio no omo na obo abe gbe nya evao ozo̱ dhe̱ oghene ha Ukuho̱ rie̱ emo̱ na re wo ro hoo re voho eqhe̱re̱ ku o̱ iroraro no abiroro uke no ho̱ ole lie ibuobu no edhere no a suppose nya no ejo̱ murue no awo ode̱ na abe muke avare no abi vovo kin evoo oke awa no ko ene ogi no jo iyo ni ijo beanee ni wo ozo dhe ro ke ini mi gbe ese̱ mi eme ovo okeye ne but omo bimu ze obomano ogbe wo ozo̱ dhe̱ roko̱ owho o̱vo ho even e obe eri oghene emona gbe wo ozo dhe roke he eno̱ ibi wo iwun abe wo̱ iwu nu ene be wo̱ epio abe wo epia eno ebe wo emegha abe wo ine gha ozodhe ro ke emu oghene na oto̱ na we ve ria were ria we re ria eri ma ta ke, emo mi kpoova rai kpo obo edhera ogherie ma kpo ovaria kpo o̱bo̱ ebe eri na re aruese se obe eri na keme obe eri na be vao omai erau obe i joshu enijo̱ eme nana jo no unu rai hi A ne jo eme nana jo ojo ibi udu rai were ye ro jiro ro evao esikpobi eri ebe obe eri oghene be ta ko omai mate lu onana <hesitation> aje ta kie emo mai aje tuo ova rai fie me na eghene re rie no we kpo emo na fio edhere keme agbe kpo emona fio emamo edhere ha ma wo obru kpe evao avo oghene so ma rie emo mai me te eme ke emo mai edhere no na be nyari na edhere na woma h obo nọ abe nya kpo ho na obena woma he obe na uvo oghene he obe na yo edhere oghene he edhere oghene whe renya were wo omamo oto hoto no wo re ro yo akpo ra keme we te wo emo mo otohoto oware no we bi ru kpobi re lue emejo ore woma rọ ke owhe iru ero mai ini. mai, ese, mai gbe emo mai ma ga vie zo ke eme mana re ma in emejo nya evao edhere evero ke ma nya evao edhere udọ eme manya re no ma wo etu uvie na ma nya re no eghale oghene ito mai obo dere me ta evao okenanna